Hainao soa mamantatsy raha tiako ranandria. Da manome fanomeza da raha tiako avao vidiañao. Da misôtsy betsaka lay aho, teña faly mihitsy teña amy ty raha omenao tiky. Da teña hainao mamantasy rah tiako.